Re' han niq'ar ke la chikop taqee' la waakax y la kotaq mee' kitihka kit'alii kiwach ja'ar kijawinaq taqee' apare' kiwii'b'al apare' nye'ra kiwa' apare' ki'iiltaja apare' wula sa kihaa' y ahpare' wilkee' la ch'ahqon cha taqee' chikop are' nkimal kiib' kitihka nkik'axamaj qa' ja'ar keh nriye' kiwa' qa'keh rijawinaq taqee'